To ma wsai ya ngǝ niya mi rǝghǝnagy rǝ vǝzhǝntwǝ na niya mǝl marmari kokuwa nǝya bdalǝvi tǝ pwi mi rǝghǝnangyi rǝ vǝzhǝ nwtǝ na wato ndwa ntsi tǝpwi mǝl tlǝni kambǝragha nǝnja tabata chewa ma bukata nji na wa nkirǝvi ba tarai nǝ nja ghǝl lǝ ghǝl ba ba tarai nǝ nja gǝgyirǝ gǝgyi ba, ba tarai nǝ nja tsu <hesitation> raina ghǝna na ngai rǝ pwi tsu dǝdi wsa zǝm ka gǝgla ghi ba ma ndwa mǝl tlǝn kam gaskiya nsai dai niya nwchu whum ghǝnji dai kawai don ma ndwa gha mǝlǝ tlǝnǝ na to ˈyarughumǝ dai wa ˈyarughum tlǝri rǝ ghǝna nji ma wsa ra ɗana wui dzǝgha ghǝli mi ka mili tlǝnǝ ɓau wi tsu ɓila nontǝ ndwi rǝpwi tsu gǝghi wsa gǝgǝghi to vǝzhǝ́ntu ma sai nǝ gha nǝ mi wa tsu fanǝ tlǝnǝ dzuk na nǝghǝnja tsu sawhu wsa sasa ri saanan ghǝzǝ nai ya ntsi rǝghǝnan ˈma sa wsa sa sa nontǝ ndwu nkhi ka di wsa zǝm ɓa ka ghanji sǝghu ba wai gla kumanǝ ɓara ɗau wa mbwagulǝ mbwu shi ma Wa mǝlǝ tlǝna ngwamnatiyi ama da wakha kumanǝ kaɓo na sai mbǝ gha mbadli nǝgha tla ghǝntǝni ma mbwa ka ˈgar nǝ kaɓo na ma ghǝntǝna jǝghǝn jǝghǝn jǝghǝn jǝghǝn nǝ gha nǝ ghǝntǝn kulumi don ma kumanǝ kaɓo khi klha na kulum sai mbǝ gha mbadlǝ nǝgha nǝ ghǝntǝni ma ninja kam ka mi nai ya ɗa rǝ ghǝna ngyi ɗakɗaki do ɓai ɗakɗaki wsai ya ndar karfafa ndwu nǝ nja mǝli dai nja tsu tsǝvǝ nja mǝlǝl tlǝni ka mbǝragha nja mbani nani wa damuwa nja nkǝrǝvi ghǝna ˈyiyaliya nji to domin mi gha ntsu ko ˈyashǝghǝ gha ma mi nǝgha zhga na wa mbwagula dzimbǝ ghǝli ƙakara zhigli mi na ˈmai na mi nǝ gha zha na wa dzǝmbi ndza ndza sǝrri ndwa nfa nanga shǝ mbǝ ghǝntǝnu don mi gha vǝlǝ wsa ka ˈyashǝghu na kǝ fa nanga ɓo tunda ghi nƙi bukata gjhǝtǝnu nontǝ ndwu ma tǝmi tlǝri kwa ghǝnǝgha wzǝghai gha ya nja zǝma mi nontu wsi ɓa kǝlǝ wsara sǝkghiu wato ma wsara tsǝrǝvi nǝgha mǝli matsayi gha ngab ndza tayi ko nga ndza mayi na gha mǝlu to nkwalashǝ nai gha whui kǝla raini kǝla ˈyashǝghai gha yau ghǝzǝ wsa shirǝ ya